हुम्मिंगचिड़िया अपनी तेज़ उड़ान और ऊर्जा बनाए रखने का कारण उन्नका खास उर्जा नाशक प्रक्रिया छै। इन चिड़ियों का मेटाबोलिज्म बहौत तेज़ होन्दो, अऊ तें उड़ण्या खतिर खूब ऊर्जा चाहन्दी। ई ख़ातीर हुम्मिंगचिड़ी दिन में कई बार फूलां का रस पिण्दी, जे में खूब मीठा होन्दो छै। ऐ मीठो रस उंका ताजगी देन्दो, अऊ फटाफट ऊर्जा बनाँण में मदद करदा।